يا حبيبي، أفهم شعورك ركوب الطائرات ممكن يكون مخيف بس تذكر إن الأمان فيها عالي جداً حاول تشغل نفسك بموسيقى أو فيلم أو حتى إقرأ كتاب تخيل إنك وصلت المكان اللي تحبه وتستمتع فيه كل شي بيمر وبتكون ذكريات حلوة بعدين صدقني